माझेकडेन जायतें मोचे आसां जशें की रनिंग शूज जे हांव धवपाक उजार करता। आनी फॉर्मल शूज जो हांव फुच्यां होई प्रत्येक किवा कामाक घालुंक जातां। आनी चप्पल जे हांव बेस्टेहं भायर भोंवतना किवा घरान घालतां।